Oku penduka kwandje ongula onene esiku kehe ohandi penduka potundi ontine yongula onene. Kutya nee ndi kale ndaka lala pongapi. aah nda latekwa kashona. ondina aluhe oku penduka pethimbo ndyoa lyotundi ontine. shazai mpono shaashi iilonga yandje yotango okwali hayi tameke aluhe pohamano. Mpono ohashi pendje nee noku thiminikandje opo aluhe ndi kale sho one tayi dhenge yokoongulasha onda penduka. Sigo onene sho nee iilonga mbyono ndeyi etha. naasho handi tameke ngaashingeyi pohetatu aluhe. one ashike sho tayi dhenge moomposi onda zamo nale. Kutya nee onda tulako owili yi dhimbulukithendje kutya powili mpano opo handi pendukile. ohashi vulika ethimbo limwe hayi adha nale nda penduka. Iyaa oku penduka kwandje. O- okulya nee oyendji oya simaneka okulya olusitati thimbo ndiya lyiikulya hayi liwa pokati ko. gumwe otali pohetatu. gumwe otali nando opomulongo. osho hashiithanwa kutya olusitati. aaye ngame oku lya kwandje okwa ikolelela kehalo. Hangame naa omulyaalyayi naana kaa. Iyaa naa shaa nee nda- nda mana iilonga yandje yesiku mbyono handi longo. oku ka lala natango ongame gotango handi penduka megumbo. na ishewe onga gotango ndina oku ka lala. Iyaa molwaashoka ondina iinakugwanitha yandje yopaumwene Iyaa ondati onda kala ngaa nee moshikondo shomauyelele no- nomatseyitho. Iyaa ondina ngaa iilonga yandje mbyono handi ningi. oku fatulula. oku kutha kelaka lyoshingolo oku eta komalaka nga hatu popi. o- iilonga ngaa yandje yopaumwene. oshowo natango oku ninga omalongekidho goku wilika piituthi molwaashoka oku kala moshikondo muno osha pandje wo ontseyo yoku wilika iituthi. okutya pamwe iituthi yomavalo. iituthi yoohango. o- iituthi yo- yomanyanyu galwe wo natango. nando oombyono yomahangano taga patitha iilonga yawo yokomumvo. o- ondili omutseyithi nomuwiliki omwaanawa. Ayihe mbyono ohandi vulu nee okuyi ninga aluhe shampa nda zimbuka kiilonga yaantu mbiya hayi zimbuka pontano. sho tandiya kegumbo onda ipyakidhila noyandje opo o- esiku tali landula ndi kale ndina oshiatafula o- sha yela. Ano oku penduka kwandje one yokoongulasha. na oku ka kotha kwandje. ohandi kotha ngaa nomulonngo nayimwe nomulongo nambali lwaampo.